Thama na na an arömö mïö both anyodo n'athïn mërë ödönyö ï kin jö na kitegï rëcö ködë më bedo na cwök k'athïn mërë ëk ömïï thama na bër.

Ëtwërö jükö nya ka two cadö kï ï kabedo onu kï gwökö lengo më pacö onu, kï gin n'etio këdë ï pacö, kï gin n'ecemo ködë ï pacö onu.

Na lübërë kï köp më nywöl, ëcwö myero öcam cem na mïö jö gupu na calö ngwedo kï mëna pol ata.

Kwan ömïö angëö lëb münü, kwan ömïa ryëkö më gwökö pacöna.

Peki n'ëthïnö anyirawa nongo ï kabedowa ënë can cïlïng më cïdhö ï cukul ëka cukule na pol tye ka cwakö kor anyirawa kï mïögï kwan më nono.

Pacöna otio gïnï kanya acël më cobo peki na lübërë kï kwan wök ki tio bïacara göö bülök ëka kï pur

An atio kï cim tyën na pol apola.

An ba atye kï miti më pwonyere ï köp më thëkwarö nökënë pïën an amarö thëkwaröna.

Anyuth na nyutho nï pii ope ï koma nongo kupu ope ëka nongo dwöna öthwö.

An atwërö kobo kit kala na tye ï bëndëra më Uganda gïn ënë ën na cöl, kithole ëka ën na kwar.

Cukule kï kabedona ömïö cwak both ëthïnö n'aya kï peci na görü ï yoo më mïögï kwan më nono.

Jö na pacöna obino gïnï ködë kanya acël më cwakö kwan pï jö kïbëc ënë më yübö lëga na dit më pwöyö Obanga më mïö ëthïnöna tyeko kwan.

Peki na mon ëka ëthïnö anyira nwongo gïnï ï kabedowa ene makö mon tëtëk ëka kï nywarögï

Yugi ëgwökö ï bur yugi ëka ëwangögï ökö ka öthwö.

Karikulam më cinia ölökërë ökö, ba dökï obedo kite na yam cön.

Ëcwö mïtö opimere karë kï karë

Atio kï kwan-na më mïö thama na bër both jïï.

Jö n'onwongo ba ngeo cöc kï kwan, kobedini dong ngeo gïnï cöc kï kwan.

Cukul mïö kwan më nono both ëthïnöna.

Nongo lyetho tye ëka yweo na dïng.

Amako arem më two dwena kï cïdhö nwongo ngec kï both etic më yot kom.

Jö më kabedona kwaö gïnï gamente wëk ögër cukul wëk jïï më kabedona ökwan.

Wan etye kï mac electricity ï kabedowa.

Mïtö alwök cïnga karë kï karë kinge tic kï coron, na bara acamö dëk, kinge camö dëk mïtö alwök cïnga ëka na bara agudo gin mörö këkën

Mïtö ko ange ngö na kelo para acëlacël cë mïa angeo kite na mïtö amak ködë.

Nongo kom athïn odhungo, ëka wangë ölökërë na kwar.

Kwan ömïögï ryëkö kï ngec na thuth më twak.

Jö më pacöna ömakö gïnï kwan na tëk, ëka gïn kïbëc onwongo gïnï tic.

An amarö ruko etetei na boco na rïda.